ഇതലി സമ്സ്ക്രുതി ചാല സമ്രുതി ഗൌന്ദി। ഇതി ഛരിത്ര കല ബോജേനമ് മരി കുതുമ്ഭ। വില്വല ദ്വര പ്രഏ രേപിന്ഛ ബദിന്ദി ഇതലി। സമ്സ്ക്രുതി ക മുക്കിയമ് ശലു ബഹശ ഇതലിഅന്। അദിഖര ബഹശ കനി സിചിലിഅന് നേപോ ലിതന്। വന്തി പ്രദേശിക ബഹശ ലു കുദ ഉന്ഹ കല। മരിഓ വാസ്തു ശില്പമ് രേഇന്സന്സ്കല ഛരിത്ര। കു ഗര ഛരിത്ര കു ഗര്വിന്ഥ ഗര്വിന്ത്ഛദഗ। ഉരതല്ലി ലിഓനലോ ദ വിന്നിസ് മിചന്ഗേലോ വന്തി। ഗുപ്പ കലകര ലു ഇതലി നുന്ഛേ അഹരമ് പസ്ത। പിജ്ജ, ലസിനിഅ, തിരമിസു വന്തി വന്തകലു। പ്രപന്ഛ വേഅപ്ഥന്ഗ പ്രാഛുരിഅമ് ബുന്ധേ ഹൈ। കുതുമ്ഭ വില്വലു ഇതലി സമ്സ്ക്രുതി ലു കുതുമ്ഭ। മു കുക്യമ് ഉന്ഹ ധി കുതുമ്ഭ സമവിശ ലു। ബോജനലു ഏദ്ദഗ ജര്പുകുന്താരുമ് ഫശിഓന് മിലോന്। പ്രപന്ഛ ഫശിഓന് രജിധാനിഗ ഗുജി പ്രദ। അര്മനിവന്തി പ്രമുക്ക ബ്രന്ദു ഇതലി കിഛിന്ദിനേവി। ഛ്രേദ ലു ഫുത്ബല് ഇതല്യന് ലു കോ അഭി മനമ്। ഛേരേഅലി അഛ്യുന്ഥ പ്രജദര്ന പോന്ധിന്ദി। പന്ദുഗലു ചര്നിവല് ഓഫ് വേനിസ് ഫേരോഗസ്ത്രോ। ഛ്ഹ്രിസ്ത്മസ്, ഏഅസ്തേര്, വിസ്ത്രുതന്ഗ ജര്പുകുന്നി പന്ദുഗലു।